Nanga kera apaun era avangan era moton pura panamit tan. Nanga tan mangi nirewait tan utuan tan. Masi paun ne era unat era wakan pura pum. Mine tan mo nasi ai avangan era utui ne apauan, wan ne dika repai apauan tan nasiai. Vovon mine kera era avangan ninauan era. Osan nanga masiparait ne omain toton uakanuan.